Ostralia kà karà zen̈y, ten̈a farany miôvaôva be kà rô atinana an̈y ze manana toetrandra trôpikala àby rô. koa fa ete reo mafana ndraiky misy mafana ndraiky avô len̈ilen̈a len̈alen̈a. Kanefany ndraiky any ati- any atsimo zen̈y rô miova kà ny an̈y arakaraka ny a toetrandra zen̈y fa matetika rô malefaka andra fa reva ete ndraiky mafana be hoe.